Este si ri si ki ri ak' mu ti'tak' este ke kno'j chkere kxo'jwil uche kelik kin cha'wa, porque taq <hesitation> taq ri ju wnaqo kxo'jwil ak' este xib'al este kir wil wur kak' este njel ak'kna'y kel kno'j chu rchamb'al chemo ki'cha'nik este y chemo kirb'an chu rilik chu rtzuqik chemo kb'an ri rchoch entonces ri knel ak' este kel kno'j chrij ri rxo'jwil xib'al kb'an la'chre chi chiri raak' tok'chi' kin cha'wa ke si kel rno'j chke.